समाज में विश्वास अगर अपनी समाज में विश्वास है तो सब कुछ है अगर विश्वास नि हे तो लोग अपने बेईमान कहेगा ई वजह से अपनको विश्वास के अनुरूप ही काम करनी चावे। और माना कि अपन कोई दूसरा के यहां काम कर रिया या फिर अपन कई भी काम कर रिया विश्वास के खातिर ही काम करता होगा। तो विश्वास ही सबसे बड़ी चीज हे विश्वास के अनुसार ही काम करनी चावे। अगर आज विश्वास रेगो तो दूसरा लोग भी अपने विश्वास के खातिर दूसरों काम देगो। ई वजह से समाज में बाहर जागा तो अपनी बात <hesitation> बनी रहेंगी। की हा यार ये बहुत अच्छा इंसान हे ई वजह से हमें <noise> समाज में विश्वास रखना चाहिए।